Alior ajuaje me', aka hani naata wi'kobahe ah fuodor, wa wach fuodor akor okpehe or. Aka hanini naba waya haba com windola afuodor aki okpashe or, wa fu. Akalianini naable apruza, na ba fo flodor ya. Naa ya woh ongbochi oor, ame yeji affi alo okpalle ayukruor yeji iri jeji arapa alung afime ni meme'. Aleyit alor meme'. Akова ijiji wa anume ni hanini ni'yeji ame' i yeji ofuafi hani naba ya na ba worra, aka wu kalah ya', ame' ikpledi'ya hlawalgu.